Ya te sapi supaya bisa ki na tandai pangola biccu di rawat sampena lakko batoa sampe den to alli. <hesitation> iya to di bengan kande' makale ki allo di lambai <hesitation> wale kale na jaga kande na, karuin pito mahe dipatama kandang. Mane di bengan wai sia taro ki ember pura na iru to di patamani kandang wai na toh di boto na api dena keke kasisi, <hesitation> iya to di pasusi to supaya di tandai kua kita puang na supaya tena wale salah supaya bisa sule kalena laku kendang iyarito ma ballo duka to sapi di kambi bang to biccu supaya ke batoa en ala di gerek tenna masia di anu <hesitation> ditingkan sebagian duka di kande keluarga ta sola tau joa banua. <hesitation>